سنګاپور د یو بندر په شکل د انګریزانو له خوا جوړ سو. دا یو بندریز ښار و چې وروسته یې ډېر اهمیت پیدا کړ. دا هیواد په دوهم جنګ جهاني کي د جاپان تر ولکې لاندي وی. د دې هیواد د خواریو سره سره اوس د نړۍ یو د پرمختللو هیوادونو څخه دی چې پاسپورټ یې ځیني وخت د نړۍ تر ټولو با اعتباره ګڼل کیږي.